Ah! Niasa mare iha tato ho ato zay vasa nanao akory loatsy sa andesim-po amin'ny asanao ty sa meloko <hesitation> tsy manam-bola iha ty va sa manao akôry? <noise>